Paise bajo peguareta kuaretako jae guinoivi jaeko apertura y pracmatismo jei supe reta bicicleta jae supegua reta jae mopeti simbolono jukurai ojä reta jare ajereta oime guɨnoi äpo pintore jaeko rembran jae jokua jee jae täta omboete retano jae kuareta jeko jukurai jaereta jeko rupi yoguɨra